Indoneesiä kotsilõ ma vaest ei mõistaq midägi üteldäq. Küll et sääl vaest ommaq häste värvilidseq rõivaq ommaq ja häste vürdsikaq söögiq.